嗯，看到狗跟猫，啊，较多是看到狗跟猫尔咯。我每次是看到是猫，每天跑去我家咯，um 去家那里讨东西吃。

有，定得有不同，较老一辈的人可能没这样多人会晓用，跟紧科技的发达。年轻人较多较小个的孩儿其实是较棒在这呐靠科技的东西。

um 去 eleven 买，去 seven eleven 买,买 reload 咯，um 有时就上网买咯，先给买咯，这啊那咯，不一定啦，哪里较方便就去哪里咯。

孩儿，孩儿当今都没玩耍我们温故玩耍的那头很多孩儿自去做的[um]游戏。[um]当今的孩儿玩耍东西全部是在[um]家里，家里玩耍这那人做的东西[um]没学我们做孩儿时头玩外头的东西。

咱们人 um 每天 um 咱们欢欢喜这样，甭去想较多东西，啊，了心情也放较轻松一点，哒去走走一下，啊，对咱人身体也好。啊，甭去每天想东想西，对身体不好。

他们能够听我讲话，能够了解我的说法，能够会知做什事，我要这么做，了他们能够体谅我的不足的位。

怀孕的妇女，自己照顾自己咯，um 她们的母亲哪，老母亲咯，她的老公咯，姐妹，姐妹咯，不了自己照顾，这那里咯，自己照顾自己。

我最后一次看到的是狗儿。狗儿，狗儿会摇尾，那只狗儿 um 瘦骨骨 um 它可能肚子饿了。看见我尾屁股摇摇摇那头边 um um 所以十分多人喂狗儿喂一半就没去照顾，放它们自己去活去死。

um 鸡蛋，有豆腐，菜，um 菜较多啦，包菜啊。

在我们国家啊，小汉的时阵我们戏院是大大的戏院，要在晚头买票，买了票，就去买么买糖果，买糖果宅那的吃，这阵的戏院小小了，跟以前的不同。

um 这十年里下，um 天气 um 哒每次会不，不同呐，有时 um 它就会去落雨，天气好好，后日落雨，um 有时后日就都没落雨。um 热死，了有时后日它就直直落雨。它这阵当尾有时 um 它又不落雨。um 年中这样它也落雨。因此没定得去。

有很多律，律师的 office 在咱路。如需要找律师来讲就可以去什么的做工的位找什么咯。

um 尝试省钱是讲，应该买的买，不应该买的别买，啊，别买是讲多余的东西，没用到的东西别买咯，较省咯，就是这样 nia 咯

um 这个方面，这个方面我就会去怎样 um 是讲 um 看咯，如有朋友时候 um 我就能够 um 会跟他们在外里，起玩耍，看新闻啊，坐咖啡店啊这样东西咯，um 得看情形。

我对这样的东西有真不什么会晓啦。um 这样的应该是，是科技的发达，什么因为东西，什么全部是读做什么，behavior, 就是有什么的，什么的 suka 的东西。

哦，这煮东西我就较差，我自不晓啊怎样煮东西，um um 一路下也没讲去，去厨房坐，去，去自去煮这样东西，tapi 这啊哪东西是应该学的 um，有机会，我也会走内厨房 um

um 看他的人民是讲，人面和经验要广，哒就有的是钱咯，看他的资金咯，了还有自己的社圈跟他的人面要广哦。

民型官 um，咱们若讲要做么，路不好，啊，咱们去找他啊，他会倒脚手跟咱做。um 了困苦做么要用到他，他会跟咱们倒脚手，啊了有时水沟啊那个 um 得塞，他也会去那里孩儿也去找他，他会倒脚手。

在我地方大多全部玩手机，玩电话，不就是玩 i-pad，不就是看电视。

呃，学校是怎样的。普通咯，um 有番人，有唐人，有吉林儿，完了都有。是中学也有，幼稚园也有，小学 pun 有。

这等手机一半，就下去乡下地方。跟那些 um 就像说。。。比如说我老母亲就不收不

我是一个很会洗手的人。去到什么位我都会去洗手先 before 我吃东西。因为到尾动来动去，手很多细菌。动东西动电话全部是细菌。所以很呀重要要直直洗手。

我们 pun 有讲有学别样那个 um 语言，um 啊我们免羞耻，我们听，听你得敢讲，um 他就较快学会，免羞耻，每天我们去听，听听久了咱也会晓了，um 得那样敢讲，你我甭讲你就学不会，你敢敢讲，啊慢慢等下会晓了。

药房咯，我觉得药房是一个很呀重要的东西。小小的位就要应该有一个药房。不就要有一个诊所，给身边的人去看。

在学堂学到的就有，呃，互相帮助咯，想办法做朋友咯。um 对先生，待先生较有教势咯。

um um 这样 um 每天 um 吃鸡，um 炸鸡翅，keropok[um]

有，我头先有讲过了，在这那几呐年，我们的国家的天气，有改到很呀多，十年前六七月是很热，今年的六七月是像嘎年尾这样。

um 希望他们人快快高长大咯，好好做工，好好赚吃，um 我老了就算照顾我们咯，赚大钱，kahwin, 生儿。

我们钱 um 放在银行 [jam]

嗯，对身体好咯，啊，锻炼咱们的身体健康。啊，身体健康咯若讲，很好的运动咯。um 跑步跟步行。

律师在我们国家，在我们这头边啊，非常多 um 所以讲我们要找律师是没困苦啊 um 呃，我们要找时头我会叫朋友介绍较多啦 um，朋友的朋友，还是朋友，还是他的孩儿这样东西，um 这那的律师还是很多。um

这阵我住的国家，得能够还现钱，还是能够 online transfer 还是能够 scan QR code 还是能够直直这样还什么卖的人 scan 的。

我是曾看那样的台湾那个福建戏，啊，做到很可怜这样。啊，完，每天这样一集一集咱们那里看，完，它里下家庭啊惨呐，孩儿啊，大人也惨。啊，台湾戏它这样很好看。

十年过去，天气我看没什么有变啦，um 是讲平常时十月是落雨，这就没落雨咯。十一月要落雨它就没落雨，要落雨它就没落雨。啊，较不同咯。没风大雨咯。这样讲咯。

是，在这里我们这国家内 um 五年投票一次 [um]dan 一个人投一票 um 一个人投一票。这是一个非常民主的啊投票啦。um 所以若 suka 谁人，你较喜欢谁人，你就能够投谁人咯，这是民主的社会。

我参加我的饥饿活动，八点钟。从起早七点到暗晚六点，没吃东西，几日可以喝滚水尔，所以我能够做掉，我胃 pun 不痛。

看到树啦，花啦，啊，树跟丛跟草咯，绿色植物较多看到树，跟丛，这样尔咯。

我最 suka 就是跳舞，跳舞小时候我就喜欢运动，我但小时跳舞、跳到第三会，这时不跳了，老了

um 对我来讲 um 真是有较热，um 风也较透，um 水这样也变 um 因为我是做农业的，所以很多东西我会，会觉得 um 因为当今养东西没温故那容易养。um 天气变了 um 病，病痛也较多。

跟他讲别紧张。有什么面对是敢敢面对，别怕呃，um 敢敢，敢敢去面对，别紧张，什么事情什么东西会解决的，跟他讲咯。安慰他咯。um 别紧张咯。

我觉得最后一次看到的动物应该是狗，我的隔壁家有养三只狗，头先我回家，放工回家回家家的就有看到它们，所以是狗。

银行方面的钱 um 这是我们也不能做过头多，因为这是他们专业的东西 um 我是希望这样东西 um 啊他们会保障 um，保障咱们人民的钱咯 um，别有问题，常常也有这样事情发生。

um 体操还有 Olympic 的一百米赛跑咯，um 标枪啦，跳高啦，这款全部是很有趣的咯 um

我们家的人会参加什么活动呢？我们家的人会，咯家的人排排出去 beach，海边，海边，去海边度假是我们家的人最 suka 做的东西。

um 我觉得走路 um 当今走路非常好啊，um 非常好啊，尤其你得，不可讲一天两天，um 常常走 um um 每天走是最好啦，um 这呐对身体健康东西啊非常好，tapi 甭过头过头过就没事情咯。

um 用较常还有用手机，现金，用卡，um 就是这样款还钱咯，当今全部是这样咯。

我的父亲咯，我的父亲最 suka 讲以前的故事。他记性 pun 很好。以前的东西他全部较多会记得。每次会讲以前的历史给我们听。我母亲 pun 是会 pun。

这个方面我会跟你讲 um 这久啊困苦一点是为了后次 um 后次，啊，快乐，um 所以这是暂时的，年轻时头会去拼，拼。um 拼完了后次这做过来，这做过了就没事情咯，就好好，跟快乐咯。

我住的位啊，应该跟几世纪一同呢。那样云，云，了了都祥呐，黑白，蓝白看天气咯，应该跟别位没什么不同啦。

um 这方面在我们这里马来西亚这国家是非常不容易的，因为他们国家做的 um 都是保护他们自己番儿，所以这方面在马来西亚这国家是不容易。

在我的国家，我甭晓有什么东西对身体没这么好的问题。 <noise> 我觉得这阵是社会压力咯。弄到很多人有精神上的不好。

啊，这可以，孩儿考书非常好，tapi 你讲考得要有作用 um 要有作用，尤其是讲思想方面 um 思想方面的，的了解哈，那是更加重要东西。

我会晓讲华语，马来文，英文，跟有几呐个 dialects, 我全部是跟身边的人学，些那个三个头先我讲的就在学堂学的，了 dialects 就身边的人学咯。

啊，星，星星的名我都甭晓，哒星座的名啊那我就会知晓一半个 um 我会知晓有十二个，um 十二个星座 um 这是代表每个，每个月不一样的人。

很多东西 AI 能够帮助很呀很呀多东西，都什么生活，每顿的生活，每顿的生活都要用到 AI 的功能，给我们做东西较快，写 email 较快，什么都快。

我最欢喜是我的唐人做年。唐人做年较，较，较那呐的，因为毕竟是自的自一色人，um 自一色人，哒过这呐日子较快乐一点。熟的人能够齐，齐，齐过那那那日子咯。

我觉得从小到大我希望我很欢喜的东西是我父亲和我的母亲给我们养到很好。好好做他人

电话我是怕讲，啊，电话他们有做七做八的人，啊，提来做七做八，我这我较怕 um 若讲做，提做那样的赚钱的东西，那是非常好啦。别提来做那样的东西。

我的家啊，我的家没这样的东西。我的家是很自由的。要做什么做什么。你 suka 怎样就怎样。啊，没一个很严的东西。

我会先听他讲做么事他觉得这么紧张咯。若是讲是他那么紧张来讲，我听了他讲，我会跟他分析，分析看什么东西能够安慰他，给他别这么怕，别这么紧张。

啊，这呐他们搬较多原因是讲 um 他们是赚不到吃，哒老公去别位做工，还是讲孩儿去别位读书他们才去搬别位去。um 才去，没来话，较多人都甭去跑来跑去。

我是什么衣都穿的，裤，短裤，长裤，穿，短裙，长裙，穿，有手袖没手袖 pun 穿。什么衣我都 suka 穿。只要那样的衣我觉得是美的，跟我穿了会美，我都 suka.

这方面来讲有好有坏，真的，um 好是讲帮助我们生活会较好，较快乐，不好方面呢是讲使给坏的人，思想坏的人拿来做七做八。去害人民。um 好好生活的人民。

um 这音乐家音乐家靠手这份东西我有十分多我呀较喜欢的 [um]tapi 讲不完呀 um 十分多啊。较多是华人。华人歌手 um 华人的音乐家。

um 较健康较有营养的吃的东西 um 当今他们较多是讲 um 生吃 um 啊烫了就吃咯。um 啊烫了吃，哒甭，甭讲加过头多料。七煮八煮这样咯。um 这是当今人吃东西的方法。

有，我们这边有传统的辣子舞咯，辣子舞是传统的咯，是我们这边古晋的传统的。

啊，这个啊这个呀，这久做生意是非常甘苦。尤其我们这边的人较不多，要做什么生意，你要做什么加工都要扣。每个都做本地，人客也不多。

若是要去庆，庆祝一样东西，我觉得那得你要是没做工的日子，是最欢喜的，能够很好准备要吃什么，要穿什么衣物，要怎样去啊，庆祝那个东西。

你说这个虫啊，虫我没这方面的研究啊。所以我也不懂讲在我这边的虫最大只是什么 um。这方面没研究啊，所以也不知啦。

我最 suka 做的东西煮东西就是起早的早餐，因为我本身没什么会晓煮东西。我最棒做的就是煮早餐。我最 suka 煮的早餐就是沸蛋，了放在面包楼顶吃，跟吃水果。

啊，本地的，本地的你讲艺术，啊，艺术家，我就较少去注意啦，um 呃，这方面东西我也是较少去，去，去，去，去了解啦，所以这个东西这方面我提不到你答案啊。

在学堂读的历史啊，在学堂读的历史就是一九四五年日本投降在世界第二战。

这个应该是我读，应该是我读了，台湾读了，读书读了回来做工时头，回来做工时头，那次应该二零，um 二十多岁时头 um um 那次是电话是非常大，大架，um 一，一架电话差不多两个 kilo <noise>

我不同的东西我 suka 不同色，若是你讲衣物我是 suka 白色。因为我觉得白色陪什么都美。怎样穿都美。是我从小 suka 到大的色。

[um]我对这呐[um]这游戏机啊，温故做孩儿时头有玩耍，[um] dan啊 这次也有玩耍，跟那，玩耍那是，啊怎样讲呢[um]放那里啊，他们也这讲家事情啊，dan 这游戏机啊，温故做孩儿时头那有玩耍，tapi 那次没什么玩，因为没钱做孩儿时头。

这阵的世界啊，我觉得老一辈的人都没什么有跟年轻的人讲话。因为老一辈的人 pun 是看手机。年轻一辈的人 pun 是看手机。这阵的人是没什么有讲话了。

是讲这方面，咱们政府还是没讲做非常好啦 um，还是得，有很多能 um 做更加好的地方，um 因为得当今这个社会 um 老人多过年轻儿，um 很多年轻儿都不要生。

我没曾问过这个问题天做么事天是蓝色的，dan 小汉到大汉看到天都是蓝色的，所以我不曾问过这个问题。天是黑色，雨到是黑色，若没就是蓝色。

我每个月叫我那个女孩儿去还，了我每个月拿钱给她，她跟我去还她那个钱。

啊，这方面 um，这方面是讲 um 是应该讲我希望，希望这个政府啊，这个社会，这个政府会公平，公平对待每款的人民 um 不可讲只啊倒脚手一，一种人民，就是讲他们自那色人，没帮助别色人。这样。

我最 suka 去的国家就是去 Europe 我有去过两次 tapi 还是不够，因为它国家这样大。我很想过去。中国 pun 是一个国家我很想去的。中国很大，我得等退休了，我要去中国住一两个月。

每日都用啊科技，开火 pun 是科技，家睡醒 air-con, pun 是科技，每日都用。手的电话免讲咯，啊，电脑免讲咯，这是做工定得要用到的东西。

男孩儿咯，男孩儿跟媳妇若就结婚。若不就是儿子，儿子生出来给母亲父亲顾大，父母亲老了就是儿子得要养到他们。

我的学堂是小的咯，有小学 nia，我住的位是没中学，有小学的学堂。我小个的时阵是读那个学堂，读书的。读到六年级。

um 银行那个怎样安全，银行拿钱，要拿钱要用登记，跟 sign baru 它会给你钱。

其实 artificial Intelligence um 对我们的生活真的是很好啦。因为我就在那边想啦如果说我有一，一个 robot[um] 能够跟我收屋，能够跟我折

我想要学什么？我想要学，怎样能够赚较多钱。怎样能够较早甭做工，这呐的就是我最想要做的东西。

在我住的位啊，要做一份工就不什么问题。很多就是

um 这是讲咱们若去 um 别个国家，平常是讲得护照，um 护照得预备，um 这啊呐去别个国家，um 这是最基本的东西。

um 我 suka 去 um 家的外后，去走走,了空气好，了做什么，我能够吸那个空气，我也能够跟新朋友那里陪聊，那里走走，陪聊，玩耍，空气好。

我住的位应该最多就是狗啦，满四角就是狗，每间家，三四间家，有一只狗，三四间家，有一只狗。最常看到的就是狗和鸟。这两样东西咯。猫 pun 是，猫是讲路走 pun 很多。

呃，温故做孩儿时头，um 温故做孩儿就较喜欢那个打功夫的嘞成龙啊，李小龙这那，um 当今 um 岁数大了哈，谁人做戏好看我就看谁人。um 我就注意谁人。

我觉得游泳是一样 skill 每个人都要学的，因为它不但它不但是运动 nia tapi 它是 live skill that 每个人都应该要学的。

这方面我没一定啊 um 不一定，会好看 um 我都会看。um 啊，中国戏唐人戏我是看较多啦，um 啊，哦，这方面啦。啊。

鸡蛋咯。鸡蛋又健康。又有很多的营养。每个人每起早就要吃一个的鸡蛋到两粒的鸡蛋，它能够补脑。

我这头边孩儿当今啊他也有玩耍较多是 um 电话啊，电话游戏这样东西咯 um 电脑游戏这样东西。um 啊 um 你说外里，家外里的游戏当今非常少，没看见到，没学我们做孩儿时头。